Teta tailandia ko jae <hesitation> mbovɨ teta reta jaeko asia pegua reta mbaetɨ kia ombo colonisa añae guɨnoi arakae <hesitation> jaeko arakae iye jaeko mopetiño mburuvisa jokope, añae jeiete erei añae ko kua ara rupi jeiete tata gente reta <hesitation> ojo jokoropi ipuere vaera ojo oikua kirai ko kua teta va